Range rovwer, prado, haval, bmw, toyota. <hesitation> miɗe miila jonkaa hiɓɓii. Ɗii woni ɗi hakkille an waddi e ɓadiiɗe kan jooni. Marki mobelaaji, ɗii ɓuri heewde <hesitation> nokku amen gaa.